Ny karazagny, e ny karazan-dronono misy zagny e, da misy ohatry gnan'olombelo, da ny olo avao mignana azy, ohatry oe zaza mena io zagny la teraky ny endriny de igny no hafahagne zagnany, mandrap- mandrapahavine fotoa hignanagne zagnany hany ohatry oe koba, miaro hany manomboka hampidira manomboka ame faha-enimbola. Da ho ane <hesitation> zava-magniry koa zagny misy gne <hesitation> sôza, misy gny avoanina, da misy koa ny <hesitation> karazagny ronono avy ame biby, ohatry hoe gn'omby, da misy koa ny <hesitation> ino moa ty raiky <hesitation> osy, zay zao ny karazagne ronono misy.